Gny fikikisa frômazy! <noise> Alay i izay da atao amin' gny tagna akavagna na amin'gny tagna akavia; <noise> da gny tagna raiky izany manisy gny frômazy. <noise> Vita izay da misy masony karazany roa moa io izao laha gny fahitako izay. <noise> Gny raiky masony lehibebe; da gny raiky masony madiniky; <noise> da arakaraky ny haleben'ny tiategna gny fikikisa gny frômazy amin'izay. Laha tiategna ho lehibebe i vita kiky da <noise> atao amin' gny maso lehibebe eo. Laha tiategna ho maditsiky soa i vita kiky da atao amin' gny masony maditsiky eo. <noise>